There’s a common saying in liberia we can say everyday la na jolly jolly if you happy everyday people will get problem with you so even if you na happy everyday you yourself looka it to be happy everyday of your life a na you yourself you know a na correct so for me I say no sometime a good you be happy sometime you be sad then you will sit down and think on ley time you wor happy what made you happy when you sad you sit down and think what made you sad la what la what make it I say no.